هي الا كاين حدث في التاريخ باغي نشوفه هو نهار اللي موسى النبي تشقله لبحر, جو فودري بيان نشوف هداك الميراكل سا سوري فريمون مارفيو